An lisual omama aruki mli le abombon, omiliiu le kiliani kpoo ochu owawan e ki, owamo li ste ste ste, odzang li ogbegbe okper iji osualo ogriki sual iji e'nabe weh ogbebribayi likuom likuom, osual kpoo oma wur nu, opie ali lite, lite li ti te li te ye yi e'sualo mpuome, yi ketori yi e'sualo e'she, orueli leb abombon beriki ruong mpi bema kper kper oboh aweh, okpere elu opia, opie stee ste ste oriki, che yuor e'kubishi oche kper owamo le nto ome meme, owamo le nto ome m'e’ me’ okpe wulo ogbegbe okper e'ji aye osualo nyi orinki sual e'ji aye e'kuomue a're okpe ke osual, lisuual a'ye e’ liri le binyin gbe gbe gbe ali lipie, lisual odzang dzang osumu binyin, lisual o'dzang dzang otung awob lisusl odzang dzang ofie e e e bininu owob lisual opipie binyin le bi be e pe yuomu binyin le bi, lisual li ri le nyin abi bipie ye kpekpe kpe lisual e'dzang e'suali e'ji